खाना बनाये के बरतन बहुत सारे होत हैं जैसे पैन भी होत हैं। कढ़ाई भी होत ही कुकर भी होत है। पैन को उपयोग हम जब करतें जैसे कि हमें आमलेट वगैरह बनाने हैं। तो हमने अपनी पैन पर बना लाई जैसे कौन्हौ सूखी सब्जी बना रहे या कौन्हौ चीज हम फ्राई कर रहे। अपनो आलू वगैरह की सूखी सब्जी तो पैन में बना लेते हैं। लेकिन कढ़ाई को उपयोग तब करात हैं जब रसीली सब्जी बनात हैं। काफी ज्यादा जाने लोग हुए तीन चार जाने लोग तो अपनी कढ़ाई का उपयोग करात हैं। कुकर को उपयोग तब करौ जात है। जब दाल बनाने होए या चावल बगैरा बनाने होए कुकर में तो बहुतेय अच्छा खाना बनात है। बढ़िया सीटी लग जात ही और जल्दी भी बन जात है कुकर सबसे उपयोगी भी होत है। हर काम हो जात है कुकर में हर प्रकार की सब्जी भी बन जात ही।